Eee i moa i fa tsaray hoe grille a pain zay dafa natoka hatao amin'ny mofo dipay zany, lafa mahery i mofo dipay igny la atao ao la mivadiky malemilemy, la mafanfana.